Alura dizuma che mi tüti i burdel che sentu më dezvìu però ad ezempi ch'a më dezvìa propi al e magara cuandi i vizin dë ca a taiu l'erba cuindi a fan rümur o se no i can ch'a fan la guardia e a baulu, ma anche ün rümur fort ch'a fan i vizin suta mi më dezvìu e pöi dörmu pa pi